Raika, telo a, dimy a, fito a, sivy a, raika amby folo a, telo amby folo a, dimy amby folo a, fito amby folo a, sivy amby folo a, raika amby roapolo